سپي خپلو مالکانو ته مینه د لکۍ په خوځولو، د بدن نږدې کولو، او خوشحالۍ ښودلو سره څرګندوي. کله چې ته راشې، سپی به درپسې راځي، ځان به درغورځوي، یا به یې خوله درلګېږي. که ته خپه یې، هغه به چوپه خوله درسره کښېني. دا ټولې نښې د وفادارۍ او مینې دي.